අවංකකම කියනකොට <hesitation> මට මතක් වෙන දේ තමයි <hesitation> සෑම මනුෂ්‍යයෙක්ම අවංක වීමෙන් අපේ සම්බන්ධතා <hesitation> හොඳින් ශක්තිමත්ව පවත්වා ගන්න පුළුවන් කියන එක. මොකද <hesitation> අපි එක බොරුවක් කාට හරි කළොත් එහෙම <hesitation> ඒ බොරුව <hesitation> වහගන්න අපිට නිතර බොරු කියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඒ බොරුව කවද හරි අහුවුණොතින් එහෙම <hesitation> අපේ ඒ සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටෙන්න ඒක ලොකු හේතුවක් වෙනව. මොකද <hesitation> බොරුවකුත් එක්ක <hesitation> අපිට විශ්වාසය කියන එක පවත්වාගන්න අමාරුයි. නමුත් අපි අවංක වෙන්න වෙන්න <hesitation> මනුස්සයෙක් අපි ගැන විශ්වාස කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. හැබැයි එකම හේතුව <hesitation> අපි <hesitation> සමහරවිට අවංක නොවෙන්න <hesitation> අපි අවංක වුණොත් අනිත් කෙනාගේ ප්‍රතිචාරය කොහොම වෙයිද කියන එක. සමහර විට අපි ඇත්ත කිව්වොත් එහෙම අනිත් කෙනා අපිට ඉතාමත්ම <hesitation> නරක විදිහට <hesitation> සලකන්න ඉඩ තියෙනවා. මාව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඉඩ තියෙනවා <hesitation> කියන හැඟීම මත <hesitation> මිනිසුන් සමහර වෙලාවට අවංක නොවී <hesitation> බොරුවෙන්ම ජීවත් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි <hesitation> මේ අවංක වෙනවා කියන එක ගැන කතා කරද්දි අපි දැනගන්න ඕන අනිත් දේ තමයි <hesitation> අපිට අවංක වෙන්න පුළුවන් වටපිටාවක් අනිත් අය අපිට හදලා දෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒකත් එක්ක අපිට පුළුවන් විශ්වාසය ගොඩ නගා ගන්න. ඒ වගේම අපේ සම්බන්ධතා <hesitation> ශක්තිමත් කරගන්න.